Tsirguq laulvaq. Tegeväq hellü. Ku nääq tsiristäseq ja tsidsistäseq ja tsiutsvaq ja. Niimuudu andvaki tõõnõtõõsõlõ märko egäsugutsit asjo. Niimuudu käüväki tõõnõtõõsõga läbi. Tõõnõtõõsõ värv kah, et määntseq naaq sulõq säläh ummaq ja. Tuu kah ütles midägi. Vet nä pututasõq kah tõõnõtõist ja, ja niimuudu.